<hesitation> Imo Music kaxet theem daana tsuwan. Imo Music keechu ruk <hesitation> music. Chaga le ma bing sangda uhi ania ruk music naaw tepokhan titheang tsu. <hesitation> Imo Music keechu an <hesitation> latu tehi alung tse tlak eem eem ah. <hesitation> A'ma e rotu la pua tu tehian tiam takin. An lau ziaka la naltaka hean an lau tsua ta trina. <hesitation> An harsat nite, an bua nite, <hesitation> mangin la naltak an lau pua trinane. <hesitation> Pang <hesitation> muzik tenean pohian ina naltam tak an ea. Imo Music a <hesitation> artist laar eem eem teh <hesitation> pahatu. Tuhun tlinga tsua tehi lau tsu. My Chemical Romance tehi an laun tsel pokane.